زنځیرونه د جامو د فت کولو لپاره کارول کیګي، همدارنګه هغه اضافي فضا چې د جامو د اغوستلو لپاره موږ ورته ضرورت لرو، هغه د زنځيرونو په وسیله وروستل کیګي او جامو ته یو ښکلی فورم وربښي. د بیلګې په ډول که په کمیس کې یو زنځير ولرو، نو هغه له موږ سره مرسته کوي او خلاص فضا راکوي چې هغه کمیس په اسانۍ سره واغوندو او بیا وروسته هغه زنځير کش کوو او کمیس ته مو یو ښکلی فورم وربښل کیګي.